Man̈ano mersy anao e! Tsy haiko fekiny raha nataoko koa tsy anao edy tiô. ten̈a ny mankasitraka fekiny tamy raha nataonao e. Aviô ten̈a mety tsy voavaliko fa lera anao misy raha ilàvan̈a za, fampitavandra baka atsika. Aza adin̈a fekiny mikaiky za tsao fo afaka mbola man̈ampy anao koa zen̈y za.